ta kuu ntituu ti sáa hará ñá ñaa sa´ri hua ña tyikori xina ñuu kuari nantukuri in tiikù in tunu kimiri kua ñaku tavi sée ri ra ika kuari ntee xinari ra sa´ra tani sini ri ni ntaniiri tiikù nu vaá ña kuniri ña kuntia tyori ra a yanu só´o ve´e na so´o nami ku nùù sini ri ña va´a ra kueri satutu ri tye si te´e yu´uri kisiari ra satuturi ña´a ña ku iteha itu´n kuatyi paliika tyee´n lika nta kúmi tye kuatyi tyee´n so nta itu´n nta´a ntaniri ra tyikori tyikori ra sa´ra kueni kueni taña xinañu ña puntahara tyi nteelu ka ña itu´n li taari ra sa ta ña kuni sinuri sa tyee kuatyi vii so ña kamaliso´a ña taari sa ña ntakuntiari sa´ri ñaa i´nii so ka´ri ña sava ri´ra tani sini ri ña ni kuu va´a ña nùù ka ntyi niku inii mirira sara kisiaari ñaa-m ntakuntía ri yanu in kii ra sa+ ra kisiaari síakiri ra ñaa ika kunu in suña kuali síaakiri taku ti sáali ka ra ni sua kuali síaakiri tyi ñaam ya nu in uvi ntivili a nta uni ntiviliri ra sa´ra ika ntiamiri ra sa´ra ñaa-m ika ika ntiamiri keeri kuari ntukuri´a isíari ra sa´ra sa kiisía tukuri ra nta ni kuntemiri ta´vi sée liri ra tani tavi séeri ra sa´ra kuari tyiko ñaa kitili tintakuli ña tyari yuu séeliri ra tani siniri ña ni kuu séeli ri ntatyi ri tyi ya´vari kee ri kuuri ra sa´ra keri kuari siirika ra kinto tyori ra ta inka kuaa ña ta´viku séeri ra saa ñaka sái´tukuri satutu ri tyee´ra ñaka hua ni sa´a ntioxi ñakuu risáa lia sa´miri nu kakuri nùù ta´vi séeri ra ñaka ni hua.